Mi tə ngə tənsə monda ɗaŋ ma fi a vya ngən kə yawon daga ləb ya tla ɗaŋ mə cob yire ti ma ngal gər won ɗaŋ ma ci kə vya ngənen yawon tə ɓin tli ma ngal nga zyak wud tə gur waŋ gal ma cima ngal tə ɓin tli dzaŋ ya fi ma ngal na ngad ko tə fim gote mən mə tlya ba ya ci ngəi mə yir ləb ɗaŋ mya sə lya lya. ngai mə tli nə gir dara mə sə fi dara kya shi shi daga a ləb dara kə tlən cop kəi nga dza tsən dzan sutu to kə yir ləɓi gya gon ɗaŋ kaman tlə ngai ɗa ko gya nga ləb zya mə sə ngal zya mə tlya in dzaŋ ya ndai to lokaci gi kə yi səŋ dzaŋ a ndai to kə tli dən kə sə tara nga mərɨ kə tsənni kə nga kə kwan shi taɗi mən ko dadangi tə vya ngəni akwai gya kakanni ɗaŋ tə ta ya fi ka kub shi yaŋ shi ma tə yisə ngəi ɗaŋ yanci To ba a latsə gya gi ɗaŋ to ba ya gya gi kuma ayuka kə dzaŋ nda ngəni shi ne yan gya nga gul nga ya to mə tli nə dlar wa ngən ɗaŋ dzaŋ a ndai kə tli a ləb hira kə kavid tə yaŋ uwa ko gya kam tsawa.